Nkyɛ mobotum eyi wiadze hɛn haw kor efi hͻ a, dza nkyɛ mebeyi efi hͻ nye yarba. Siantsir nye dɛ yarba yɛ adze a ͻhaw ankorankor, ebusua na man mu no nyina. Aman aman na ebusua ebusua na ankorankor sɛɛ sika pii dze ko yarba dɛm ntsi mowͻ tum a medze yi ͻhaw kor bi fi hͻ a, nkyɛ ͻbɛyɛ yarba na mebeyi efi hͻ.